A waɗan kile oo e naatirde muuɗum ɗoo; humm ñaa- naɓiraa ɗum junngo ñaamo yaltan. Ɗun woni jon kaa so tawii a kaajaaɗo yaltinde. Non woni no yaarata.